إى طبعا مهم أن الشباب الواعى المثقف الى عنده خلفيه ودراية بالأمور السياسية إن هو يشارك فيها ، اا ليش من باب إنه تغيير وتجديد دماء المنظومة السياسية ، أعتقد إن هذا السبب الى يخلي الشباب المستحق إنه يشارك أو إنه نعطيله فرصة يثبت كفاءته.